E di që nuk jom tregu shoqe e mirë me ty kohve t'fundit <hesitation> edhe nuk kam naj arsyetim t'fortë për këtë punë, po vec muj me t'than që tepër shumë po m'vjen keq. Nashta edhe jom kon e zanun me problemet e mija e st'kom pa qysh je ose qysh je ni ti, po e di q'i nuk osht kjo naj arsyetim i fortë. T'kom pasë gjithmonë shoqe t'ngushtë edhe nuk po du ti me menu që shoqnija jonë nuk ka randsi për mu.